Otshi holike namwenyo shi ndoole, ombwa, ombwa ondi hoole shaashi, ombwa okuume komuntu, ombwa ondi hoole shaashi, ombwa, ahi gandja egameno komaliko nenge komuntu, ombwa ohina uukwatya tawu hokitha shaashi, ohahi koneke, ombwa ohahi koneke mukwatya wuni? Uukwatya waho mbwiya woku thimbila shaashi ombwa kutya hiku landule itokala watila nenge wuna uumbanda kutya kegumbo othi tshunako ngiini ha landulilandje kokule huno, shaashi ombwa ohahi thimbile mpo mweenda naho, tsho otsho nee hatshi hiningitha otshipu, hi kale ha tshuna kegumbo. Ombwa kahina onkone, ombwa kutya wu hininge nayi toli, toke hi kongitha nande omuukongo, ndele ino hipa, hakwata, hi tshitshi lela nawa kutya oho ha kwata okaya makuti nenge okadhila kontumba, ndee ngweye oweya ngaa kegumbo to teleke ndele toka lipo, ombwa kahina nkone, natango ngula shi topenduka, oto mono wala heya kungweye tahi ku tekele omutshila ha panda shi heku tala, ashike ando okwali ombwa hina onkone naashi hatu hi longitha shaashi ngweye otoka lala meni, ombwa ohili pondje, ha ningila tshee, oha ningila egameno lyohe, hi kale tahi ku gamene, tsho otsho ne anditi kutya ombwa ohina uukwatya owundji tawu hokitha ndiwu hole shaashi okuume komuntu, ka hina nkone, ho natango ohahi pandula mbala, otshinamwenyo sho ndoole nuukwatya handi panda, ombwa.